Pues ada'aña ka'a ja vitnaa vitnaa io maa tegnologia io telefono io computadora io maa ja iio pero taku antepadando naaxeé niixe'edeña quien sabe atiuu ta telefoña ja teni kuuxiitaña te maa da'an janikoo iinña te vitnaa pues ijoles pues no <hesitation> orma naaxee kaacomunicarndo si no <hesitation> elefono ndiaani ja tiuku pero para mi pues io precisante vitnaa porque tenuja atiuu telefono naaxeé comunicarndo ku ayiivindo ndeeku xiikaxi ndeeku vitnaa ju ka'ando pero siempre en cuando va'a ku ja tegnologia.